My favorite holiday is december twenty fifth I enjoy celebrating it because it’s christ birthday i’m a christian so I love to celebrate it I like to celebrate it in a special way with make me to remember his death and his birth also.